Ny karazan-kagny fandrahoas- fandrahoan-kany itako mahaliana agnahy zagny, amin'ny kolosaina hafa, da ao zao gnan'ny varanga Antananarivo atoy io hena io io zao da tiako satria malemy sara, de ao koa ny sahamotraky amin-dreo bôaka avaratra agny andrahoy io hena de nipotipotika akognany paté io gnanigny, de asia tongolo da asia saosy io zao da tiàko io, da raha resaky <hesitation> gotigoténdraha ndraiky izy, da misy koa ny hanindre saoaba, io koa zao de amindreo avaratra agny koa gn'ahitako agn'io ohatry oe saoaba <hesitation> saonjo, saoaba kazaha a, da io koa zao de tiako avy akao io